أكبر حيوان رأيته كان الفيل، رأيته في حديقة الحيوان عندما كنت في رحلة مدرسية، كان الفيل ضخماً جداً ويبدو أنه يتحرك ببطء كان مدهشاً في حجمه وقوته خاصةً عندما رأيته يستخدم خرطومه لشرب المياه، كانت تلك التجربة رائعة وأثارت فضولي حول عالم الحيوانات البرية ورغم كبر حجمه ولكنه بالغ في اللطافة.